Ke nana ʻoe i ke ānuenue hiki iaʻoe ke hoʻohalikelike i na waihoʻoluʻi nā pua. hiki wale wau ke hoʻohalikelike i 3 pua me ka waihoʻoluʻu o ke Ānuenue ʻo ia ka ʻulaʻula me ka pua ʻōhia ka alani na kaunaoa ka melemele nā ʻilima Koho wau i keia mau pua no ka mea, keia mau pua he mau moʻolelo aʻu i heluhelu ai ma ka koʻu wa hele ana i ke kula, i kaʻu wa kula kamaliʻi ua hana kakou i kahi hana keaka a koʻu moʻolelo punahele ʻo ia no ka moʻolelo o pele me ka ʻohiʻa lehua, ma keia moʻolelo ua lili o pele no ka mea ua makemake o pele i kahi kane o ʻohiʻa aka ʻaʻole ʻo ia i aloha ia pele, ua haʻi ia kane ia pele e pili ana kana aloha i kahi wahine o kona inoa o lehua, ua huhu o pele no ka mea ua hoʻole ia iaia mai keia kane, no laila ʻaʻole i hiki ia pele ke pili meia, ua loli o pele iaia o kahi kumulaʻau, a no ka lehua uē ana no kona kane, ua loli o pele iaia i kahi pua ʻo ia no ka lehua.